हां जो वाद्य यंत्र है वो सरगुजा में चार प्रकार के पाए जायल। जैसे तात, वितर, धन और सुशिर। तात तर से बने वाला यंत्र है। वितर फुक मारे से बजेल। और जो जानवर जैसे गाय के चमड़ा से बने ओला धन कहथन। ओकर बाद और भी छोटे छोटे यंत्र है चिटकी, मुरमुति।